Ebigeere ndibasire, nekirugiira ekiiro kigenzere kitta. Hati kukuba nsibbire omuka, nagamba kandi lebattebattemu habwokuba tulibata nezino essimu ezzo ezikurakuraine. Essimu nekwoekya ngu hati wakaliibatta ebigeere nka lukuumi nebiina, rundi biibiri. Ne kirugira habwokuba handi ochwaya, ottembaho aka pikipiki. Baitu nko mu weeki, no sobora gamba ndibaziiremu ebigere nka omutwaro, niiyo niiyo niiyo range gyekusobora kubitekamu.